Karazana sport, fizahako na somoaiko zany zah zany sady mijery avekeo misaoma aroa izy reo, voalohany football avakeo faharoa hand ball.